igogo enep ga etu ejara etu, igogo ere ekana ga dong, egbe oven ekpem ye ama ma ezin yida ayene ya agomo abaga ma beji ma ada jeng auin, igogo akpan-akpan egbe esang <hesitation> eke je efe sere eno, efe sere eno, efe sere eno egbe efe efe sere je eno egbe enoro ezengi sere nwe me ewa-ewa eda gange dudu ebi eje eje enong enoro ye enong eke egbe efu efe eke bang nwe eke mo aye egomo bange ebigang. Egomo bange abigang egono ye eyene ere yene egbe or ukwo ere esang efe epigi gwang nwe me enyi emen ena bange nwe emo ma atongo akpi mo gi imie enyiyi emen nang bange agono ni emo ma atongo akpi akemo mu ubeni emo ovini igogo enep ebebeneagom mo egono ye ato igogo ga egwugwu ga dong ma agom mo ana okpuga akpan-akpan nang na oven efe ekpekpem je kakong ma agom mo ana ukpuga denene asom ma afu afa arebe agomo ara akana emini ma ato egono ye evoi ye adoro orok abauga ebin